Klammõrdaja tüütäs häste sis, ku sa proovi-ei liiga pall'osid papriid kokko pandaq. Ku om õigõ arv papriid, sis tä tüütäs väega häste.